उम्म् <हिचकिचाएको> उइसे त मए दुकानमे समान किनत हओं । पर मोके इन्टरनेमे समान किनन पसन्द हए । काहेकि इन्टरनेटमे घर बैठे जो भि समान ढुँडके खरिद सकत हएँ । नेपालमे अभे इन्टरनेटमे सबए समान ना मिलत हएँ । पर जब मिलन लगहएँ तओ मए दुकान जान छोडदेहओं ।